Te juega balon, juega pelota, juego, este chi nda da’di’kina nxu ku xa este, ku nu <hesitation> a onixo dad’di’kina na kuet’yi tuku nixu da’dikina- ruida. Pelota balon, este nixo dad’kina kungu, nixu da’dikina /k/ata xa tiuni este nixo kida wasana, nixu dad’kina kanika, xa nixu dad’kina vu, uni, nixu dad’kina kanika, nxu nixo ku tiempo kuetyi na, tiempo wa'ana nde kuetyina